<hesitation> ana wawi heregaji ,ciapanɗe diegom le ƴontere ka, nendo ana wawi ƴilade. Saatuuje ana waawi ɓurde ɗun. Saatuuje ana waawi jaasude ɗun. Fanɗude jon kaa. <hesitation> jaasi fuu jooni ka ɗi herŋaaji ka, neɗɗo ina waawi hilaade ɗum. Eyyo, ina waawi burɗe ɗum du.